Ny kolotsaina Rosiana. Rosia tany tena farak'izay mangatsiaka. Mba hanafenany an'izay sy iarovany amin'izay hatsiaka izay an, dia tia misotro taoka ny rosiana. Ry zareo ihany koa dia tia sakafo mafilotra nefa mora atao ireo sakafo ireo.